Ndaamba mboframba enyi gye kyɛn mboframba a wͻwoo hͻn mfe eduonum ekyir, osiandɛ wͻ dɛm mber yi mu no, wͻdze abaefor ndzɛmba beberee aba a wͻdze dzi hͻn dwuma. ͻboa hͻn wͻ hͻn agordzi mu, ͻboa hͻn wͻ hͻn adzesua mu. Ntsi dɛ enyigyedze yi, ͻboa ma hͻn asetsena no yɛ mberɛw kyɛn tsetse no, anaa mboframba a wͻwoo hͻn mfe eduonum ekyir.